ايوه اكيد طبعا الشعر لسه مرتبط بالعصر الحديث الشعر عمره ما بيقدم لانه هو بيعبر عن مشاعر انسان، وعن افكاره اي حاجة بتدور جواه بس بيكون بشكل فني، فبيوصلها بسهولة للناس الشاعر عمره ما يقدم وعمره ما يكون حاجة عدت يعني.